Bueno este ʉchi nʉmjaypa que ca piu cap hʉy wʉtcasucpa despues de todo cap way way pʉcjayshucam cay cʉpak cuando pʉn antes que pʉn piu yacajpa pʉn hʉy ni chiwʉ cuenta que cap wat este yagui wat este cap hʉy wincasucpa pues pero yʉpʉ tiempu cap wat hʉy nama asucaam yʉp hʉy jasucpa hʉy jasucpa hʉy hʉy chimeanchu hʉyshucpa todo cap hʉy preparachʉcsucpa para que cap hʉy jasucpa pues pero para que ʉchi ʉn nʉmjayʉ este pues ora si que cap iguammente ca tunug ney ney ca'sa nama hʉy caldu chʉcsucpa cap hʉy jasucpa yamʉg estufa yeji yamʉg este horno de microonda yʉg yamʉg este pues ora shi que para quem jasʉ tumʉ pollo enteru yamʉg este jasʉycuy yamʉg este <hesitation> yamʉ wat preparadu ye gente tʉgay pues pero pe yʉjig este ʉn cʉchamjaypa pues ora si que que cap Hʉy nama hʉy jasucpa pe cap cʉpi cʉpi nama cʉpi jeeŋ hʉy yag jasucpa pero cap juhuy jeeŋ hʉy yag jasucpa pro de todas maneras cap hʉy hʉy preparachʉcsucpa pues con cebolla con tomate con chileanchu con todo y cap hʉy niwi hʉyshucpa cap hʉy wacamole hʉyshucpa todo cap hʉy como cuytʉm hʉy wacamole chʉcsucpa tomate cap hʉy hʉy finu cʉtsucpa para que ca'sa hʉy este pues ʉm cʉsmuspa pues pero capʉ forma cap ʉn ispa piu yacajpapʉ tʉgay